Аввал мақсад ва сабаби хайрияро муайян кунед. Пас ҷой ва санаи чорабиниро интихоб намоед. Шарикон ва одамони кӯмакрасонро ҷалб кунед. Эълон ва таблиғотро ташкил кунед, то мардум хабардор шаванд. Дар охир, натиҷаҳоро ҷамъбаст ва ба иштирокчиён ташаккур гӯед.